Otshimaliwa nenyanyu, otshimaliwa atshi vulu tuu oku kweetela enyanyu? Kungaye ayeee, enyanyu itali vulu kukala lyeetwa kotshimaliwa nonande ngele kutshina oto kala wuna eembumbwe dhimwe wapumbwa okudhi gwanitha po, ndee shaashi owuna ompumbwe yotshimaliwa, ndele itatshiti kutya otekala ndina onkalamwenyo hina omaziguze nenge inahi panda shaashi kandina otshimaliwa, opo ne kutya, otshimaliwa nenyanyu, enyanyu oto vulu okukala weli kutha onga omaanegumbo yohe nande kamuna tshimaliwa otamu vulu oku kala mwa nyanyukilwa pamwe, ashike otatshi kupitika nga wuya fale nande okeesitola, wuya fale komafuta, wuya fale kefudho, ashike nonande kutshina, ita tshiti kutya enyanyu lyohe olya patelwa pondje shaashi kuna otshimaliwa, ano enyanyu ohali vulu kuya momukalo gwa yooloka kaagushi ike uuna pena otshimaliwa, so, kungaye otandi ti enyanyu notshimaliwa iinima yili iyali tayi vulu kukala ya topoka, so, enyanyu itali vulu ku kalapo ike uuna pena otshimaliwa, iyaa.